Ikods apatuch cueñie paran nipelam apatuch aparam mi pachanga, aparam cuej apa panguechiueld mi cuald pambar tikier chile relleno tield lamejaur mipolat te rellen